<hesitation> Enyonyi enyonyi okwaarika, eraarika omumuringo ogu, okwaarika ekyaari mbwenu niho enyonyi eraraara. <hesitation> Enyonyi yaaza kubona ahokuraara nkoku orareeba oyine enju yokuraaramu nikwe nenyonyi eragira ki, erakora ekyaari kyayo kugira ngu eraaremu ezaariremu obwaana, so erakikora eti, ekyokubanza kyabyoona erabanza eronde omuti kubanga tokayarika otiine aho kugira ki, okwa ahokwaarika nkoku wokuba orikuza kwombeka enju, niiwe tokayombeka enju oteine eitaka. Nayo erabanza eronde omuti kugira ngu ebone ahokwaarika, reero yaheza kubona ahokwarika eratambura mumyaanya mingi eragyenda eraroda ebinyaansi, <hesitation> yayenda eraronda ebinyaansi bya buri muringo, yayenda eraroda obunyansi bwa buriijo, yayenda eraronda ebibabi byebicoori, yayenda eraronda amababi gomugusha egume eragapakira eragashumikana hamwe so eragumizamu eragashumika, erashumika, erashumika, mpaka ahi kirayeyongyerere kuba kihango kurugiirira habuhango bwekyaari ekyerenda, nayo nkoku erimpango, kyaaba kiri nkekikoona kirakora ekyaari kihango kandi kaaba kari nka akafunza, karakora akaari kakye, so kirarugiirira ahabuhango bwenyonyi egyo erikwaarika.